<hesitation> في الأكل بختار- هناية في- هنايي ده بختار البيتزا، الاسكريم ما اكل، ما وجبة، ما وجبة غذائية عشان انا اختار <hesitation> السكريم، <hesitation> البيتزا وجبة غذائية بيديك طاقة، بخليكي <hesitation> تكوني صحتك تكون كويسة و تقدر تتحركي جاي و جاي الاسكريم مضرة.